لما نبي نعلم حد يركب الدراجة أول شي نجول له يختار مكان واسع فاظي يجدر يتعلم فيه ما فيش سيارات لا شي، نجول له يعدل <hesitation> الكرسي بتاع الدراجة، يوازن نفسه، ونجول له تعود إنك تتوازن <hesitation> ثاني شي إن يتدرب على الدواسات شوي- شوي- شوي- شوي لحد ما يتعلم، ونشجعه ونجول له الصبر هو السر.